Miä sis tuust suq raamadu kirotamisõ mõttõst saanuq um? Olõt sa sis kirotanuq mõnõ raamadu vai? Kasvai mõnõ novelli vai esiki mõnõ romaani?